אויב איך בין א שדכן. און איך וואלט פרובירט צו טון א שידוך מיט צוויי חברים. און וויאזוי וואלט איך זיי צוזאם געברענגט? קודם וואלט איך אנגערופן איינעם און געזאגט אז די אנדערע זייט איז זייער אינטערסירט און דיר. און ס'איז זיי זייער געפאלן. און אפשר גייט עטס ארויס צוזאמען, און עטס שמועסט, און עטס זעה'טס צו ס'ארבעט זיך אויס. און נאך דעם וואלט איך גערופן די אנדערעם. די אנדערע זייט און איך וואלט אויך געזאגט אז די אנדערע זייט איז אינטערסירט. און ס'איז, ס'איז זיי זייער געפאלן די אינפערמאציע און בכלל אלעס, און אפשר גייט עטס צוזאמען ארויס. כ'וואלט געסקעדזשולט א פלאץ ווי צו גיין צום ביישפיל און א רעסטעראונט ווי זיי זאלן שמועסן צוזאמען. און זיי זאלן זעהן צו זיי האבן זיך ליב. און צו ס'גייט. און נאך דעם וואלט מען ערלעדיגט אז די גאנצע שידוך זאל געשען.